To llhawakhi ai mbunau to da dai ma sinnah karatunu amma ghi mbiyani takhima ghi takhin litatkhin y kumatinkhi gullubughuma hi kumau gha we <hesitation> dau we maug wan hi yani bu makwi sinau maghi sinau ghen kwa ta karatuni khin lthawaki ana`a munna wa ndaka iya wiyanu da lokaci wu takhin wa kikkimunana`a ghi ndaka du ko miyu amm gwamana`a ghi sinau ai mbunan di ghiwu ziwi ko wu biwu kadana wu ndaka da vara kwauga hi ndaka tsighawi nginu ba way angina ba injikhi wu uma maratigha ee wi umau wuna daga dii llthawakhi ci`I ci ndaka bayawi ko wu biwu kokuwa hi sinau wakhin yani di ghamwi yani bu hi kanwi auna gani bu hi kwi kumwi ghani hi bu hi kwi kunwi ya tsighuwi wu ndaka tsigga unintiligible amma gab u hi kuniwi wu ndaka bujau amma yani bu wa daya Tanana hi ngin nib a tawa ghi ndaka buyau. To hi sinna tallai wi umma karatuna, umum bu kwa umum lthawakhi koda hi ndaka diva ni batana saidai tana hoto sinna, a siuna a siuna nanano amma wuni karatuna takan jarun bai baƙwai wunaka varau ko hidi bankin bawwu biwi ghi baya mirana babu ndaka ciryawi sai wa baya nu kudina mu mirau wa jadinu cijibuna sai wa ndakau ndakawi amma wu ndaka hala wayu, amma bukea llhawar kwai wu ndaka dava buwi wada bukwa lthawakai dawa dava buwi waba gwadan yanibu hi ndaka buyan mirau daga <hesitation> computai to wunai lallai hi sinni lallai wu uma komiyu wani zhatina amma wani ghani wi karatau wu sinna yau bu wa um um ko wa bu inugu ma we ndaka baya ghawi ko hi di motai, bahi dwa inji ki bujan mu ta nana wu ndaka bujeu domin miya wi p`awuzi wi mbanai wi p'a gma karatuni bu mbanai wi p`a llhawakhin wi mbanai, amma ghani waku iyallhakai wu ndaka dak dava miya saidai wa tsiggau ghi wu sinni zhativa wa ngulla da wa ngulla da wu sinna komiyu, amma ghani wa khin karutauni di ghan wi buba ndaka c`iryawi koya ciryuwa wu ndaka bayau. Yau dawawi wadava mum pug hi umma karatuna, kar hina nahamun umma karatunu mu gwan ghi sinna ca lthawakai to wunai wu ndaka baya ghamu daga dii amma ghani bu wa umnakai kaƙu sai yada y'ɓusi ma ya t`ayusi kodi gadirum oho a sinni miya amma ya diva wane takhi wa fukhitau to wu ndaka futhitau wa ndakau wi sinna yan ndaka ummuni khin wani wu ndaka tsira a p'iyau lthawakai ca bira ghuma lthwatukai gma ca camu jarhum mbanai gha wee karatuna, ghikhi kamuya ai p'iyau, amma hi suna wuyana ya subu hi kwi zhusi sai ma dava khin cani ciwarsir amma buhi zhaya bubu cana kowai ai ndaka kaƙuwa babu ndaka <hesitation> mi bawu khiya koga mi bawa umawa ba bu ndaka umakai ya ciryiyu wu ndaka ce <hesitation> injikhina mumga na yani bu munadahi to wunai wi baya ghamu be`e.